Ña xhiruinri lia ña ata nion ni nanguatanti ña kuxhiti ña ni chinruinrijan, ana tunri iin xhitón nion ni kixati ña ho o on. nanguatanti ta chinruiri ho o on. ña kuxhiti ta kixhantí ta ku ni nataka tu iin konroti ni nataka u jum.